Computer de la nasaa bunɔ ti ba maalɛ basɛ ti di suŋera asaala vom puan yɛsera yɛla zo'e zo'e. Fu ni bisera di tibdi ana bii di de la nasaa <hesitation> zugɔ la ti tu ni tara bisera nyɛta nɛreba bini ti ba yi'ira TV la gee di dagi TV. Computer wa n tari lɔgesi'a n ŋwana; computer wa tari la zugɔ la ani bii TV miŋa la, kãtɛ kãtɛ la ti ba yi'ira ti monitor. Computer le malum le tara zugɔ ayima n ze saazuo, ana bii box la gee ana bii bunɔ la, ti ba yi'ira eŋa system unit. Di tari mouse ti fu wan ti'isɛ sagirega Farefari puan gee aayi, dina, a basɛ ti fu san yeti fu iŋɛ sɛla computer la puan ti fu vɛ'ɛra ti a ita. Di kelum tara keyboard mɛ ti fum n bi'iri sɛla woo, la ki'ira computer la puan.